Braziliyaliklar judayam chiroyli va qiziqarli madaniyatga ega. <hesitation> Demak ularda ayol va erkak teng huquqliligi mavjud ya'ni ayol ham erkak ham biror bir masalada o'z fiklarini bemalol <hesitation> e'lon qilish ya'ni ayta olish <hesitation> huquqlariga ega qaror qabul qilishda ham <hesitation> lekin braziliya jamiyati braziliyaliklar jamiyati asosan patrarxatlikka qurilgan ilgaridan. <hesitation> Demak ularda ham ayollarni ishlari erkaklarning ishlari bor bo’lingan.